Aga kengngeq jenisna oring sibawa pamuttu e. Aga kengnge leiakkigunangengngi. Ero oringnge, mega jenis ukuranna. Mappammula biccuq lettuq maloppo. Namo pamuttu e makko mato. Iyako oringnge, biasa leipake mannasu bale atau leibake mannasu nanre. Akko pamuttu, leipake mabbette bale atau leipake mabbette tahu sibawa tempe.